أكيد متلاً أربعة تسعة اثنين اثنا عشر، سبعة خمسة ثلاثة عشر زيرو خمسة عشر أحد عشر، عشرة <hesitation> ستة ثمانية واحد ثلاثة.